Nye thitomiwanye wina zii nyi sunniya na nuthamka nii swea nii har swaninya bikki na swea nyina yii kikkaungla ang faa frama fakkiwa nii swea mii har sunniyi da a shur kaungwa mii nuwa thamka bikki nii swea nyina yii ham swaba juunlaa a munna shwaw na mii har yiryi sheawayina da sunni ya nyina yiriyi am zira da baa wungna eing mi swara da gahjunwowane aa aa anyi na jawurna sheabe ba arbu zimbuwa sunnita hani zirwu gananu eing na eing be <noise> naa eing naaturita naa nung thamma bikki nyi sunniyina sunniya sunniya hagina yiurein yii juunyigaa sunniya hagina yuri shibboga an sunnita kii laa naa sunnita aa tuggu bea eing bei kamni kwam kwanye kanni kulam juunmii kwanye, yirge shea ganama eing am ziro mu da lealemi taung-taungniga sunnita ha garkuwowedea naga erring kii lar na balean kuwowe minya kuwohe yapilhebo bii ha Sunnite ma zikki da shibbati han tamahinida mii yaala da bale a wamo damun a muna kargale mii yalamu ziddi daa maa kwaba mii tuenda shibta hani henkir na anabi ko wundi na bii ba jaah yib foang bii buhoa da zim mwarame a seakinei naa baa jaah-jaang thamma mii zue zwa ba mu sheau naa bii jaah tamaeing baa jawa sinkinide mii fa bii buh ba jaa nyamhaa. Nyina na eing zwaya hani nung thamana hani heinkir mii yuri sunniyida mii yura yeang hani kue garwudaina a yembi nyina dami hani henkir sheawamo haa tamke bikki maa jaa naeing yibeba sinke ba jaana eing kuryalalibe majanna haggi nam daung duulaa nam nuu bwarsauga eingbe hani henkir sunniye haa tamke a naneag nyini har sunniyi na na tuta nyi nii hung thama bikki nii har sunniya na tuh deameh sunnita haa swaba haggi eing mii jimne mill mii na zii zilala, nawung niga sunnita buh tueibu mu sunniya da na eing kii larna naeing mii zirre thitomina naa shwamla, shauwaag eing mii zaa mii gaada yaa gantinna arshe gananu eing hagina eing be gaane hani zikki thitam bireweh wii mii yurang danga sinneaei mii warra sheanwei sinneai wii mii kuwaang yaa nyunnanye birraune a ami mii fira na naa sunnita shean kuryetibe hagi sheaner eing mii zaa mii zikkemun birremgeh.